لأ هأبقى عايز أكون رياضي مشهور أحسن، لأن الرياضي يعني صحته أحسن، ودايما بيتحرك في أماكن كتير، وبيلعب رياضة وشكل جسمه أحلى بكتير.